A feri foofe halaa tti mada gúudni habe, flee mbinte fo umasi frudi ma. Yaa ndu ugúudi, biyaa, a gúudne he biiŧa gwili mbúŋ. Winooni húrim be ndu ugúudi, uga a hú ma, win binta a hú ma, wu ga a hú ma. Fo umas frud ma wee ga a dúniyaa.